Jadi burung itu kalu di sini biasa kalu dong mo bikin dong pe rumah itu itu dong cari daun-daun yang so kering yang kadang angin kas tiop kong terbang dia kumpul satu-satu dia kumpul dia bawa dia cari tampa yang memang di tampa yang tinggi karna memang burung ini kan dia paling suka kalu di ranting cabang-cabang pohon itu makanya untuk mo bikin dia pe rumah pasti di cabang-cabang pohon itu kadang pohon yang so mati yang depe daon so jatoh a di situ dia ba pasang dia pe dia pe rumah tuh di situ dan itu kadang butuh waktu yang yang lama juga karna ada kalanya pas waktu dia bikin dia pe rumah bolom jadi baru stengah tiba-tiba angin so tiop jatoh adakalanya kalu dia pe rumah di cabang pohon itu kalu dekat orang pe kampong. Dan pohon itu sering orang lewat kadang orang juga jaga manakal dubo kas jatong lagi jadi memang butuh proses untuk bikin <noise> dia pe rumah itu trus kalu kadang dia bikin rumah itu karna memang untuk dia kas taruh dia pe ana-ana karna dia mo ba tolor di situ sabantar dia pe ana itu tinggal di situ tapi kalu dia bolom ba tolor memang jarang skali torang di sini lia tu bikin depe rumah itu deng dia itu cuma ya terbang kasana kamari singga di cabang cabang-cabang pohon itu ada kalanya di rumah-rumah ibadah gereja mesjid itu kadang torang juga jaga dapa lia itu depe rumah itu dia bikin di dalam itu biasa di sini tong pe istilah tu apa ini di mafana mafana rumah itu di kayu-kayu rumah itu ada sering dia jaga sambunyi di situ dia bikin depe rumah di situ jadi ada banya jenis burung di sini yang. Yang sering suka bikin rumah di apa di gereja di mesjid itu tong pe istilah bilang burung gereja tu di sini tu burung-burung kacil tu tapi kalu burung-burung yang yang laeng yang yang besar kaya burung elang itu ya itu pasti di puncak-puncak di gunung atas di ketinggian karna memang dia pe habitat dia pe tampa memang di ketinggian jadi aga beda-beda kalu dong mo dong pe cara bikin rumah itu tergantung dong pe postur ukuran badan burung itu kalu basar ya dia so tra bikin rumah tapi dia lebih cari tampa-tampa di batu-batu a dia bsambunyi di situ dia maso kasana di situ kong badiam di situ sudah dia rasa itu tempat yang aman itu tempat yang menurut dia ya dia pe rumah la bagitu <hesitation> ada juga burung burung yang memang <noise> burung-burung langka misalkan burung bidadari. A ini kadang depe rumah juga paling tinggi tapi paling tingginya dari samua pohon yang ada itu burung ini dia suka cari pohon yang paling tinggi itu burung bidadari di halmahera itu makanya dia itu paling susah skali kalu manusia itu dapa depe tampa depe rumah itu dan memang kalau menurut torang itu sesuatu yang tinggi itu bagian dari rumah juga memang karna memang tujuan dari rumah itu untuk melindungi dia pe e bagaimana dia mo istirahat supaya bisa terlindungi selain dia bikin rumah dia cari tempat ketinggian jadi tempat ketinggian itu yang tampa yang tinggi-tinggi itu bagian dari dia pe rumah.